Gli Stati Uniti a sun ün pais gros da l'autra part dë l'oceano e a sun ün pais ëndua a ie tante tipulugie d'gent ch'a sun arivà ënt i ani, parlu di ani d'la cultüra pi veia e a ie d'gent cun tante idee e lon a s'ved sopratüt ën stu periodo si cuand a i sun le elesiun